די צוועק פון א רעפריזשערעיטער איז צו האלטן עסן פריש פאר א לענגערע צייט, און ס'לאזט נישט צוקומען צו דעם קיין באקטעריע און באצילן וואס קענען פארדארבן די עסן שנעלער און אויך קען מען דארט האלטן גרעסערע קוואנטומען פאר אביסל א לענגערע צייט ווי ווען עס וואלט געליגן אינדערויסן.